انا نضن انو الرياضيات هي لغة الطبيعة هدي ليست مادة يعني عديمة الفائدة بالعكس هي <hesitation> المادة الاكتر <hesitation> دات فائدة في العالم وفي كل المواد الرياضيات جد مهمة